جاز د موسیقۍ یوه اله ده او د نولسمې پېړۍ په اخر کې د امریکا د افریقایي الاصله ټولنې لخوا وکارول سوه. دا اله ځانګړی ریتم او ځانګړي غږونه لري. په ټوله کې؛ په جاز کې غږ د هوا، تار، یا سطحې د رېږد ېدو له امله پيدا کېږي او جاز غږونکی د خپل مهارت په مرسته دا غږونه سمدستي سره ګډوي، نوي او زوندۍ موسیقي جوړوي.